<hesitation> د پینځه په اوریدو سره زما په ذهن کې د شهرت او اتفاق فکر راځي، پینځه که څه هم ډیر دي خو سره یو موټی دي. ځکه خو پینځه یو څه له نورو اعدادو څخه مشهور دي او ډیر په خبرو کې کارول کیګي. همدارنګه په پينځو سره ویشل اسانه کیږي.